تحضير الارز شي سهل أولًا تحتاج غسل الارز جيد ثانيًا حط كمية من الماء في قدر بعدها خلي الماء يغلي لمدة عشرين لخمسة عشر من خمسة عشر <hesitation> لعشرين دقيقة نخلص نصب عليه الارز وخليه في نار هادية ثم بعدها بربع ساعة يكون جاهز.